بفضل أكون الاكثر ذكاء الشهرة تيجي معاها مسؤوليات وظغوط بس الذكاء يساعدني اتعامل مع الحياة بشكل افضل أحل المشاكل وأحقق اهدافي بطريقة ذكية الشهرة قد تكون مؤقتة وما تجيب السعادة الحقيقية بينما الذكاء يساعدني انجح واعيش حياة افضل.